Tetaguasu Indonesia, jae esagua mopeti tetaguasu asiatico, jokua jerakuaiño, eri mbaeti yaikua kireiko jaereta <hesitation> oñemuña hasta kua momento kirei oikovarea, oimeko aipo jaerta gunoi opaete mbae yemandua ueyava, jare jukrurei ipuere vaera jae reta oime ko aipo <hesitation> omombeu jare uesaka kirei ko jaereta yugura yugura, jaema kua jekopeguya se mbaeti aikua kuti ma.